ସନୀ ବାରା ଵିଶଯ ରେଭା ଵନ୍ତୁ କଣା ବଡାଂକା ମନରେ ଆଶେ। ସନୀ ବାରା କଈଲେ ମୁରା ମନନେଲ, ବନ୍ଧୁ ମନନେଲ, ସଵା ଅନନ୍ଦା, ବାହରେ <hesitation> ଗୁରୀବା ଏବଂଗ ଛୁଟୀ ଦିନା ରା ଅରମ୍ବ ମନନେ ପଡେ। ସନୀ ଦେଵତାଂକୋ ପୁଜା ଅର୍ଚନା କରା ଜାଈ।